जिब्ल गुरुम् ब्ëत्र् सुप् हेअ, जुन्ग्न, थुम्ब न जनेन्ग् क्ëस्ë जय। अम्प्रए, जैबुस्तु जबब्ë, बिरत्, बने, बिरत् होसुम् ज थरर्ë। से रेहै असमोनु न इद्ë जिन्ग्निन्गु हतिऔ है। भिरत् हुमिद् जक, बने, बिरत् गुरुम् बतै, बिरत् गुल्मुअर्ë। भिदि जक फरौ है, भुत्कुस्तु जै य्न्ग्कम्सुन्ग्नु बने। इब्रु गुरुम् कल् गुरुम् ख, गिजुनिप्ले गुरुम् ख। उक्रन्ग् सनि प्रए। अम्प्रए बिछिन्ग् मुअर्ë, जिन्ग् जिदि, य्न्ग्कम्सुन्गुर्ë हब, य्न्ग्कम्सुन्गुर्ë हब बिछन्ग् हुब् हुब् जैये। मा जन्ग्नि अय फम्न, जिब्ल, अन्ग् बुबन इये। य्न्ग्कम्सुन्ग्रि फुर्को है, बिन होर्त् कुस्तु, बने, ओर्नि गुरुम्, बिने त्ʃरिलि गुरुम्। भ्हनु तिन्ग्ब बिरत् दिक्त जैये। य्न्ग्कैनन्, जिब्ल, जिन्ग् गुरुम् जक थैन, य्न्ग्कम्सुन्ग्न, बने, बिरत् दिक्त जैये। अम्प्रए, होसुम्ब जैय, नलन्ग् केने बन्सि जन्यन् ज फ्रम्किअ। जुन्गुअ सुन्ग्ब, बिरिअत् लिघ्त् बूस्तु सुन्ग, रजोते, बने, थप्-थप् बन्दै। भिति गुरुम् जक फुर्को है, कुसुन्ग्ब थैन, है अन, य्न्ग्कैने, बिरत् दिक्त जैये, य्न्ग्कम्सुन्ग्न।